<hesitation> كيف تدير سلطة فواكه؟ أو اللي احنا نقولولها فروتا؟ أول شي تجيب الفواكه اللي تباها موز أو تفاح أو فراولة، أو شي تقطعهم وتحطهم في صحن، وبعدين تقدر تضيف عليهم عسل أو عصرة ليمون وتقدر تزيد عليهم حتى زبادي إن كان تبي تزيد تحسن طعمها.